Iyaa eyuva romasuviro ndiri enahepero kwami momomwinyo wandje poo ndino ndjoroka momumwinyo wandje eyuva rongatero yomuna womundu, aaee eyuva enene navi ndo motjimbe tjokutja eyuva muhona wetu ndakwatwa ndjambi wetu ngututanga ngwi eyuva ndakwatwa, kombanda yeyuva ndo noho eyuva omatundu ngutukara pamwe tjitwapata mba twapata omayuva womasuviro yeya ovanatje wahindi ko koresevate tungura uriri tjimaekaturuka omayuva tjimaekarira omirongo vivari omirongo vivari narimwe omirongo vivari naevari ookupata ove oku okukaenda oi konganda tjiweya konganda okutja handje morongerere kokutja eyuva ndi ndiri omirongo vivari nayane eeuva romuti okondjisa amukara oomokuharaka ozohova zaharakwa ozonganda zaharakwa ovanatje tjivaya rukuru nai kakutja ovina vyarwe mbiveura vaira okukahara ove tjimoya okutja oove okuyeterera imbi ovikekeema avihe nambo mbimavekaria momauva nga womuna womundu nga oo oritjaine tjireya ndi ngatutje eyuva oritjaine ro ro reyuva romambo wo romambo rweyuva romuti eyuva ndo nao ukara nokamuti kwee okapaha ondana yatjama ookuyekuuta okuha okutwako kozohuki zondjiwo tjiwaenda no nambano ouye wakaenda nai ovandu veno miti mbio vyeyuva romuti ombivekapaha mbi okaa otwako ouna komuti wee otwako meuva kumotwako eyuva ndo arikapita. Tji ependukirwa arire eyuva ndo roo orini indesemba momwinyo wandje rongwatero yomuna womundu muhukomunene rukuru amupenduka amupenduka rukuru muhukomunene amuutu okuu okutja nao mwapenduka mwakombo mwakisa omiriro wahanga ozotee okutja nambano tjimapezepwa otjinamwinyo okutja otjinamwinyo tjatire erero nambano ndino matjizikwa nawa okutja ookutwapo zomborotoeyuva ndo popengi tuhaama ponganda atukumbu amuyandja amu amuyarura ondangi kokutja eyuva rwee rongwatero ndi matutja ndangi kokutja wakwatwa meyuva ndi ove nguri omuna wetu jesu kristu ete tuyekuhupa muro okutja amukumbu tjitwazumbo tukara nokereka onene meuva ndo motjirongo amwi kokereka okutja omundu auhe tjimai kokereka etundu arihe riyeterera oo oo otjikuria tjimatjikariwa kombunda okereka okutja euvando nao inde kwao watokerwa amoungura indo zoslaai ovikuria mbimavikariwa ngo ozomboroto tjiwaungura omboroto waungura omboroto iyaa okutja tjimwakahita okereka okutja nai yakarira omatundu peke peke motjirongo eeuva ndiyeta omatundu peke peke yotjirongo pendje naindo tjitwakawana twakawanena kozondiro mara euva ndo riyeta omatundu aehe okuza mozohuki zotjirongo pokereka tjiyapiti amuhaama nambano mamuyandja ovikuria kovakurundu venu mamuyandja kovanatje venu mapetangwa.

Okuveungurira ovikuria oviwa nokuveimburira nu ounatje tjiweya mapeta nambano mauveumburira no kunyandera oo tjikukae vao mba okutja omauva ngo otjiyerira omauva omanahepero kwami mena rokutja kwami yekotoora ondjoroka motjimbetjokutja enene muyenena okutoora mbimwaungurisa okuyarura kotjiwana tjetu kovanene vetu kovakurundu vetu mbetutiza mena rokutja ovengi vapo vezera euva ndo okukara po puno pune vetundu rao nu tjiva rumwe kavepo kavena vanatje vaya kware okutja tjekukara puno vandu mbevepa ondjoroka nokuvetiza nokuveungura otjirira euva enahepero momwinyo euva ndo korimunu ukamuna omauva tji mwatje omauva yakarira omirongo vivari namuvyu omauva yatupuka rune okuvasa mbo mena rokutja handje omauva ngo warwe nga ene mamungura kamunaku kona kuyenena okumuna kokutja hapo mbaurwa poo mbatjitivi handje uri puno wakoverwa ovakurundu wakoverwa ovanatje wakoverwa ovandu uriri etundu otjiwana atjihe tjekukovere komunu kokutja hapo haaaa merivara ourike okutja tjiri tjiri otjirira euva enahepero pendje nambano tjiu mena rokutja tweya kozondwa twekungura tjiuri munomwi uri ponganda okutja upenduka noho openduka oi kokereka ririre eyuva rokereka amukahita okereka tjimwa tjimwai kokereka okutja mutwaerera eyuvando tjina porumwe hiire koresevate mbiri muno mbai kokereka okutja omundu auhe uyeterera otjina tjaeterere warungu omboroto waziki onyama. Waungurae imbi mbimweterere okutja kombunda okereka amuhaama amuri okutja noho ririra eyuva rondjoroka okutja nambano mamuyoro okuzemburuka kutja ove mozemburuka eyuva ndina iyaa okuyora pamwe okutjitavi ngandu mapeta tjirekeya tjimwa tjimamukahanika noho ovandu kavevanga okuhanika tjivahakaene umuna ovandu tjiveya pamwe kavevanga okuhanika tjina ovandu kavekara pamwe aruhe nu vekaa pamwe ooku okutorasana movihauto nambano amuyende amherurasana pozonganda euva inde kwao ndina popengi handje oove rike utara kokutja nguri motjomuise mwi wetundu roye oune ngahino ookuyenda ngo amukaria pamwe popengi mbihaama omuni ponganda opuwo ohaama okumbu oo oo ovanatje vaya mena rokutja eyuva inde kwao pendukirwa mokaungura oziki oukuria mbumori opuwo ohaama pendje mbo ovaranganda oi okakorisa okaandja kokakuki nomboroto okotoka ookuhama okara ponganda uriri nu tjimbe tjinene euva ena hepero mena rokutja riyeta ovandu pamwe rino ndjoroka pamwe opo vanatje puvekahingira omambo wokomuti momambo wokomuti avekahungira tjiri tjiri ririra eyuva ondjoroka komutiti nomunene nomukurundu noho porwao mena kutja nopovirongo nao otjivikara nomauva peke peke woku sembamisa imbi ovitjitwa mbi kutja ovanene mavekungurae ovanatje omambo wokomuti maveungura rune ovakurundu mavetjitwavi okutja ona ndjo otjiumuna ondjoroka euva ndirira eningandu euva ndirira. Tjiri tjiri tjimohara okutatara tjandje ratoko mena rokutja tajndje mamuungura muri nai kehi nokombanda, tjiri tjiri eyuva rongwatero yomuna womundu kwami enahepero tjinene rindjipa ondjoroka nu noho rindjipa oruhoze, mena rokutja tjandje mozemburuka kutja wakwatwa ingwi muhona jesu erike arikana meekutira ozondjo zetu, nandaku omwatje woye kotjoyandjera omwatje woye okukwatwa meyuva ndo kokutja makatire ozondjo zovandu varwe mara muhuna wakwatwa meyuva ndo ete ndituzemburuka nditunjanderaro meyuva rongwateroye ndo uriri.